اكيد اذا كان بأمكاني السفر للفضاء سأفعل ذلك بلا تردد، الفضول لاستكشاف الكون والمعرفة كيف يبدو الفضاء من هناك بيكون شعور جدا رائع، بشعر ان تجربة هذي بتفتح لي افاق جديدة، و بتزيد من فهمي للعالم من حولنا ،واكتشف قدرة الله سبحانه وتعالى في تكوين التيسير هذا الكون.